منزل أحلامي <hesitation> أكيد بيكون بيت واسع ومريح وأفضل إن يكون في حديقة جميلة مليانة أشجار ونباتات ويكون عندي بركة صغيرة داخل البيت أحب إن تكون الغرف مفتوحة ومرتبة مع نوافذ كبيرة تدخل الضوء الطبيعي غرفة المعيش تكون مريحة ومزودة بأثاث مريح ومطبخ واسع مع أدوات حديثة